Fomba fandrahona akoho é voalohany izy kôfa efa azona mpivarotra regny tapahana ny tendany tapahina fa voatapaka magnagno agnigny izy anloka zegny afa mamagna rano mandevy izy avake atana akà misy ny olo sasagny amigny le izigny izigny voatapaka ny tendagny tonga de efa volovoloigna, izy kôfa atao amy rano mandevy magnagn'igny izy mba malakilaky izy voavolovolo, kôfa voavolovolo volony magnagn'igny izy tetehiny amizay arakaraka ny arakaraka ny tetiky tiana, asa ho amle helatrany igny tapahana miaraka amin'ny feny feny aketo ehe ze anaovanao azy na ataonao ngedangeda na ataonao helihely.